ผมคิดว่ามันสะดวกขึ้นครับ บ่ต้องพกเงินสด ใซ้แอปจ่ายได้ครับ

ผมคิดว่า ขั้นตอนมันยุ่งยากอยู่ครับ เพราะมันยืนยันตัวตนหลายอย่าง

เวลาผมบ่ได้เฮ็ดเวียก ยามบ่ายบ่ายผมมักเฮ็ด เล่นโทรศัพท์อยู่กับหมู่ครับ

ขี่รถไปกับหมู่ครับ เพราะว่าอยู่กับหมู่กะเดินทางกับหมู่

ผมบ่ได้เข้าวัดครับ เพราะว่าผม อืม เชื่อคริสต์ครับ เลยบ่ได้เข้าวัด

ผมสิทักทายว่า สวัสดี ก่อนครับ เพราะว่ามันเป็นมารยาทปกติ

ผมมักวัน วันหยุดครับ เพราะว่ามันได้พักผ่อนเต็มที่

ผมบ่ ผมจะเข้าไปทักทาย สวัสดีครับ แล้วกะถามว่าสบายดีบ่ครับ

หลังกินข้าวแล้วผมมักนั่งเล่น เล่นกับหมู่ กะไปนอน

ผมสิให้กำลังใจว่าสู้สู้ครับ เข็มแข็งครับ

ในครอบครัวผมสนิท สนิทกับน้องครับ เพราะว่ามักหยอกกันมาแต่น้อย

ผมมักเวียร์ ศุกลวัฒน์​ เพราะเขาเท่

ผมอยากเขียนเรื่องราวของเด็กน้อยที่ขาดความฮักครับ

ผมคิดว่ามีคนมักละครเกี่ยวกับเรื่องความฮักครับ เพราะว่ามัน มันฮักกันครับ

ผมมักนักแสดงที่เป็นอีสาน มักเวียร์ ศุกลวัฒน์ครับ เพราะเขาหล่อและเท่ครับ

ผมคิดว่าการเป็นดารามันยากเพราะหน้าตาต้องดีครับ ต้องแสดง ต้องเก่งครับ

ผมมักก้อง ห้วยไร่ เพราะเสียงเพราะครับ แล้วกะแสดงเก่งครับ

ผมมักเพลงอันนี้ของไหมไทยเพราะเป็นตาฮักกะด้อ เสียงเพราะครับ

ผมอยากไปเบิ่งศิลปิน อยากไปเบิ่งคือ ไหมไทยครับ เพราะคนเบิ่งหลาย

ผมคิดว่าเพลงของเบิล ปทุมราชที่ดังที่สุด อ้ายมีเหตุผลครับ เพราะเกี่ยวกับเรื่องความฮัก

อาหารที่เลือก ผมเลือกตำบักหุ่งครับ เพราะว่ามันเผ็ด มันนัว มันแซ่บครับ เค็ม

อาหารอีสานที่เฮ็ดง่ายที่สุดสำหรับผม ผมว่าตำบักหุ่งครับ เพราะว่าแค่สับ แล้วก็ฝาน แล้วก็ปรุง แล้วตำเข้ากันครับ อร่อย

ผมมักกินข้าว ข้าวเหนียวครับ เพราะว่ามันปั้นแล้วมันจ้ำกับอิหยังกะได้

ผมมักเฮ็ด เฮ็ดกับข้าวกินเองครับ เพราะว่ามันสะดวก มันง่ายดี

ถ้าบังคับผมกินเมนูเดียว ผมอยากกินลาบครับ เพราะว่ามันแซ่บ

อาหารต่างชาติผมมักกิน KFC ครับ เพราะว่ามันแซ่บ มันอร่อย

อาหารอีสานมีเสน่ห์ เพราะว่ารสชาติมันเข้มข้น มันเผ็ด มันแบบอร่อยครับ

อาหารอีสานอยู่ในห้างกับอยู่ตามตลาด แตกต่างกันที่ราคาครับ แต่รสชาติอยู่ตะล่าง โอ๊ะ อยู่ อยู่ตลาดจะเข้มข้นกว่าครับ

ผมมักกินบักม่วงครับ เพราะว่ามันเปรี้ยว มันส้มดี กินกับน้ำจิ้มอร่อยครับ

ผมคิดว่าข้าวเหนียวกินกับตำบักหุ่งกับปิ้งไก่แซ่บครับ เพราะว่านัว มันเข้ากันครับ

ยามผมกินอาหารผมกะกินเครื่องดื่ม น้ำ น้ำอัดลมครับ น้ำ Coke เพราะว่ามันอร่อย มันซ่าดี

ผมคิดว่าคนที่ใซ้ใซ้กินข้าวเหนียว สำหรับผมคิดว่ามันเคืองครับ บ่ถนัด

อาหารที่ผมกินแล้วบ่เบื่อเลย กะตำบักหุ่ง ทอดไข่ ปิ้งไก่ครับ เพราะว่ากินมาแต่น้อยละครับ

ผมมักกินของหวานครับ มักกินกล้วย กล้วยบวชชีครับ เพราะว่ามันอร่อย มันหอมหวานครับ

ผักผมบ่มักกินครับ เพราะว่ามันขม มันหืนครับ

อาหารที่มักกินยามเซ้าก็ ขะ ข้าวเหนียว หมูปิ้ง ทอดไข่ครับ ข้าวผัด เพราะว่าอร่อย แล้วเฮ็ดง่ายดีครับ

แต่ว่าเวลาที่อยู่ซื่อซื่อผมมักนอนครับ บ่มีหยังเฮ็ด

ผมมัก เวลาส่งแชตผมมักส่งสติกเกอร์เป็นบางครั้งครับ อยู่ที่คำ คำ คำตอบ

เฮ็ดให้ผมแบบจดจ่อโทรศัพท์มากขึ้น แล้วก็เล่นโทรศัพท์เบิดมื้อครับ

ผมคิดว่าการเล่นโซเชียลในเวลาว่าง มันคุ้มค่าอยู่ เพราะมัน มันคลายเครียดดี

ผมคิดว่าความปลอดภัยจากแอป มันปลอดภัย เพราะระบบเขาเฮ็ดมาดี

ผมบ่ตอบครับ เพราะผมบ่มัก รำคาญ

ผมรู้สึกว่าปกติ ใซ้ข้อความเสียงแทนพิมพ์ เพราะมันง่ายดี

ซื้อของผ่านโซเชียลผมว่าความน่าเชื่อถือกะโอเค เพราะว่า เพราะว่าซื้อ ซื้อได้ครับ

ยามแล้งผมรู้สึกว่า การปลูก เศรษฐกิจบ่ค่อยเติบโต เพราะว่ามันบ่มีน้ำหล่อเลี้ยงเก็บไว้

ส่งผลต่อพืชและผักครับ เพราะว่าแต่ละ บรรยากาศมันบ่คือกันครับ ต้อง สภาพแวดล้อมต้องดีครับ

มักใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อ ใส่เสื้อแขนยาวครับ

ผมบ่ค่อยเบิ่งครับ เพราะว่าบ่ บ่ค่อยสนใจครับ

คิดว่าสภาพอากาศส่งผลต่ออารมณ์คน คิดว่าส่งผล บางเที่ยบรรยากาศคนเครียด มันฮ้อน อารมณ์อาจจะฉุนเฉียว โกรธง่าย

ถ้าผมเลือกฤดู ผมเลือกหน้า หน้าหนาวครับ เพราะว่าไปไสมาไสง่ายกว่าหน้าฝนครับ

ผมว่าคิดว่ามีผลครับ เพราะว่าต่อการเดินทางกะรถติดครับ เพราะว่ามันอาจจะสบาย

กะย้านอยู่ครับ เพราะว่ามันน่ากลัวเวลามันผ่าลงมา

ผมบ่มัก อะ สภาพอากาศ หน้า หน้าฮ้อนที่สุดครับ เพราะว่ามันฮ้อนอยู่ยากครับ

ผมมีวิธีการผิงไฟครับ ให้อบอุ่นร่างกายขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook ครับ เพราะว่าชอบเล่นเฟซ กะเลื่อนไปเบิ่งครับ

ในหนึ่งมื้อผมมีเวลาเบิ่งข่าวประมาณ สองสามชั่วโมง เพราะว่าได้ไปทำอย่างอื่นครับ

ผมกังวลข่าวพายุเข้าครับ เพราะว่าอาจเฮ็ดให้เศรษฐกิจบ่ค่อยดีขึ้นครับ น้ำท่วม

ผมคิดว่าคนอีสานเซี่ยเรื่องโชคลางบ่ คิดว่าเซี่ยครับ เพราะว่าเขาลำบาก เขาบ่มีที่พึ่ง

ผีปอบเป็นตาย้านเพราะ กิน กินคนได้ เพราะว่าเกิดจากอาคมเข้าโตคน

เครื่องดนตรีอีสานที่มักที่สุด ผมมักกีตาร์ เพราะว่าเสียงไพเราะครับ เล่นได้ง่าย

ผมบ่ฮู้ครับ เพราะว่าผมบ่เคยฟัง

ผมบ่ค่อยมักไปครับ เพราะว่าบ่ค่อยเรียนเก่งครับ

วิชาที่ผมมักที่สุดตอนเรียนหนังสือผมมัก วิด วิทยาศาสตร์ เพราะว่าได้เบิ่งเวลาเก่าเก่า

สมัยผมยังอยู่ประถมผมมักเล่น ผมมักเล่นเตะบอลครับ เพราะว่าเตะบอลมันม่วน มันเมื่อย มันออกกำลังกาย

ผมคิดว่ากะยากอยู่ แต่ว่าก็เรียนรู้ไปกับผู้ใหญ่เรื่อยเรื่อย

เพิ่นบ่ค่อยเน้นครับ เพราะว่า อยู่ ชอบอยู่คนเดียวมาตั้งแต่น้อยครับ

ผมคิดว่าสมัยนี้เรียนหนังสือกันด้วย ผ่านโซเชียลได้หลายขึ้นกว่าสมัยที่ผ่านมา

ผมมักสิเลิกเรียนแล้ว ผมสิมักออกไปหาเล่นกับหมู่ครับ ไปเตะบอล

คิดว่ากะดีบางอย่าง เพราะว่ากะได้ไปพบเจอประสบการณ์ชีวิตได้มากกว่าในโรงเรียน

อยากเปลี่ยนไปเป็นทหารครับ อยากรับใซ้ชาติ

คิดว่าโรงเรียนในเมือง ใหญ่ครับ กะสิใหญ่ คนเรียนเยอะ

ผมคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่คิดว่าดีขึ้น เพราะว่าเฮาได้เรียนรู้มากขึ้น มองโลกกว้างขึ้น